चेतना कहेक चिन्तन दिमागमे कोइ भि आदमिक दिमाग मे चिन्तन करपात हए र बुक क्षमता कितका हए बो चिजके बारेमे बो चिजके बारेम दर्शात हए । कुल मिलाएके चेतना कहेक सोच, भावना बुझाइ और अनुभवके मिलाइके बनोभव एक शब्द हए । चेतना कहनसे एक प्रकारको स्पष्टता हए ,कोइ भि चिजके बारेमा कारो भौ चिजके बारेमे याद करनो यादगार बनानो चेतना हए । चेतना हरेक चिजके बारेमे ज्ञात होनो ,अवगत होना, चेतना हए, चेतना के कारणा से सजिव और निर्जिव को मतलब अलग अलग छुट्ट छुटै पहिचान करानो फिर एक चेतना हए । चेतना मष्टिक्ससे निकरो भव एक प्रकारको तरंग हए । तहिक मारे चेतनशिल प्राणी सहि गलत के बारेम छुट्यान सिकनको एक प्रकारको मतलब मनोभावना पैदा करनो हए ।